Makanan, makanan ya dari dulu mah kite makan misalnye ya ga macem macem yang ada aje, yang lumrah, yang biasa lah. Terus juga istilahnye kalau kite makan yang gampang kan enak. Ye misalnye nih, kite bikin empleng deh tuh, terigu, kita kasi kite kasih gula merah, terus <noise> kasih kelapa parut, kite goreng dah. Itu namanya empleng. Ya kalau yang jenis makanan mahal mah ya baru agak gedean dah kita ngranapinnya, tu. Ye kayak jajanan jajanan insan sekarang tuh kayak <noise> hamburger lah, pizza, kentucky. Itu kan udah istilahnye tahun lapan puluhan lah itu paling yang kita ngranapin tu makanan. Ye gitu, terus <noise> kalo yang kayak gitu kan ya lumayan lah, istilahnye <hesitation> harganye bisa, bisa istilahnye yang maksudnye <hesitation> kite bisa makan itu ya paling ya sebulan sekali kadang dua bulan sekali, ye kadang setahun sekali kite bisa, makan itu makanan makanan kayak ingstan gitu kayak yang tadi kite sebutin itu, ya paling kite bisa ya <noise> makanan yang biasa aje jajanan kampung ye kayak itu tadi mpleng kite bikin sendiri terus ancemoy <hesitation> tuh singkong di parut, kasih kelapa, tuh ancemoy, biasa tuh jajanan bocah kite masih kecil nah, kalau <noise> yang kesini sininye sih, ya udeh ini dah udeh biasa juga, maksudnye ya semenjak <noise> ade anak anak aje nih yang dibeliin ame anak anak, kalau buat kita dulu mah jarang kita mah makan ni. Ya gitu dah, apa <hesitation> anak anak yang beri in ye sebulan sekali lah, intinye ya masih bisa nyobain tuh makanan yang istilahnye, kaya model model sekarang kaya gitu, udah banyak macamnye kan, ya kalau kite sebutin satu satu mah, lah banyak banget <laughs> bingung kite nyebutinnye juga, <hesitation> dan juga juga, dan juga ya mungkin nggak nggak hatam kalau kate orang ngaji, setengahnye aje paling kite yang tau yang, yang kite mak, yang kite udah makan aje biasa, yang kite tau tuh yang kite udah makan, kalau yang <noise> belum kite makan ya paling kite bisa, nih ngliat tuh, di tipi ye iye, karang aja istilahnye, tipi udeh agak moderan, nah kalau kaya dulu, ye mungkin ya dulu juga ada, cuma ya udeh paling satu, channel, atau dua channel, dan juga <laughs> itu juga istilahnye. Item putih, kagak ada yang berwarne. <laughs> nah gitu <noise> <hesitation> gitu dan juga misalnye kite kalau nonton tv, ya warna ini kan, ya jelas beda lah. Item putih berwarne, kite tonton. Ya jenis yang kite ngliat tu isu isu ma makanan makanan ya beda tu makanan warnanye merah tapi di situ warnanye beda. <laughs> Ya kan dan ya juga kite tonton juga istilahnue nggak kite tonton <noise> di rumah kite enggak ya kadang kita nonton di tetangga ya tahun tuju puluhan lah. Kite belum punya tv itu <laughs> itu juga kite, dibeliin ama lakiye mpok kite tuh, abang ipar item putih. <hesitation> <laughs> <noise> banyak yang istilahnye, yang orang nonton tuh sekali tonton kite istilahnye di tetangga. Ya acara dulu ya paling ya itulah. <noise> beda ame sekarang lah jauh, kalau dulu ya kite nonton, kite berbutuh tu tipi paling gede, mpat belas in. Yang kite ngalamin nih kite nonton di tetangga gitu. Ya, cara apapun lah, film lah, yang nglawak lah, lah, ini, apa, ya makanan paling ya jatuhnya waktu itu, kalau gak salah ape ye, agak lupa juga tuh kite. Pokoknya ada mang acaranye. Ye udeh lama juga gitu kite. Ya, gitu deh nggak, nggak jadi patokan buat kite. Yang apa mengalir aje dah.